Oke, <hesitation> bekisahan masalah adat lah yang suah ulun lihat, masalah adat. Nah yang pertama tu, <hesitation> dayak tari manasai. Nah tari manasai tuh ulun sd bahari di pulang pisau tuh dua ribu berapa lah? Dua ribu halus lah pokonya. Dua ribu satu dua tigaan lah bahari. Nah itu tu rami urang masih. Nya kan bahari pulang pisau tu <hesitation> dayak banar bahari lah. Wahini kan masih sudah agak modern ya kalo? Munnya pas bahari tuh tiap setiap tahun tu ada dua kali festival dayak. Nya menari manasai kaytu nah. Ya kaya, ayo manari manasai, manari manasai nah kaytu- kaytu. Nya memutar- mutar mandau tuh sambil bejoget. Nya- nya bejogetnya sekitar besepuluhan kaytu. Habis tu be- belingkaran ya kalo? Habis tu nya batisnya begantian- begantian kaytu nah pokonya jogetannya mantap. Sambil diputar- putar akannya mandau. Tapi gair jua pang surang tu melihat ya kalo? Kalo pina pacul mandaunya nah. Ttusuk ka urang, ngalih pulang kaytu nah. Nah itu yang dayak lah. Habistu banyak pulang dayak. Ada pulang kena kapal hias, buhannya kan ketuju tuh. Beulah nag kapal hias kapal hias, soalnya banyu wara jua di sana. Banyak banyu. Nah pawai, nya habis- habis acara menari manasai habis tu pawai kapal pulang. Pawai kapal buhannya bejalanan lo, diulah kayapa, nang ada nang jadi naga kapalnya. Ada nang jadi burung tingang, ada nang jadi dinosaurus diulah buhannya napa- napa. Nah itu nang di kalteng lah. Nah munnya nang di banjarmasin banyak jua pang lah ulun melihat nih. Ada madihin jua, madihin tu benyanyi tapi bekisahan. Nah kayapa yo lah menjelas akannya yo lah? Nya tu <hesitation> tarbang kaytu nah kaya tarbang kaytu. Kaya, amunnya urang kada tahu tu kaya- kaya drum kaytu lah pokonya. Kaya jenis drum, tapi nang bisa di tangan. Nah kaytu. jadi buhannya benyanyian lo, benyanyi tapi sambil bekisahan kaytu nah. Benyanyi sambil bekisahan itu tu modelnya improve ya kalo? Modelnya tu. Jadi kadada lirik nang pasti napa nang dinya lihat tu pang diulahnya jadi lagu. Nah itu munnya ngarannya nag madihinan, bemadihin. Banyak rasanya baharitu tokohnya madihin tuh. Wahini kan karena ulun kada di sana jua kada tapi melihat pang lah. banyak pang wahini. <hesitation> habis tu anu pulang, panting pulang. Panting tu kaya gitar, tapi lain gitar, tapi jenisnya kaya gitar jua. Nya tu pakai nilon talinya, pakai nilon. Suaranya tu nah, amunnya urang kada tahu ada lagu nang mantap diulah madihin tuh. Nang kaya kota baru gunungnya bamega. Nah itu rancak jua tuh diulah urang bepantinga kaytu nah. Itu tuh kaya wadah, daerah lah kota baru tuh. Kota baru tuh di daerah kalsel tu ada ngarannya kota baru. Jadi di situ tu gunung gunung amun jar urang sana tu gunung tu ya jar urang sini bukit lah. Soalnya di kalimantan tu kadeda gunung, nya bukit buhannya tuh di sana. Amunnya, tapi tapi kada kaya di sini. Amun di sini tu kan gunungnya tinggi ya kalo? Amun di sana tu paling tinggu tu seribu ai, paling tinggi dah tu seribu. Mun di sini kan sampe empat ribu. Nah tinggi tinggi tuh mdplnya. Mun yang di kalimantan kan lain lain gunung, bukit nang model kaytu. Tu gin dianggap <laughs> dianggap urang kalimantan gunung pang sudah. Habis panting, apa lagi? Habis panting, madihin. Gambus. Gambus tu arab leh, lain leh. <hesitation> beburdahan. Beburdahan nya itu buhan islam pang rajin beburdahan, di banjar tu rajin. Tapi tu masuk adat pang, soalnya di arab kadeda beburdahan, rasanya. Nah tu kaya bebacaan kaytu nah bekumpulan urang. Habis tu betapih ya kalo? Nang nang pasti nang kaya urang handak tulak pengajian kaytu nah. Tapi tapi lain pengajian, beburdahan. Ada jua kena shalawat- shalawatannya segala macam tuh. Betarbangan jua. Nah behabsian jar urang sana tuh, bahabsian. Bahabsian tuh nang kaytu jua, ada rawis, ada tarbang, ada banyak alat alat musiknya tuh. Dijadiakan satu tu nah sambil shalawatan kaytu. Habis tu <noise> mun di banjar tu ada nang kaya modelan <hesitation> orang kawin tu lah. Orang kawin tu nah, habis tu kena duitnya tu recehan, kena ditimbai. Nya nya kan ada yang menimbai menimbai bunga lo? Nah ni kada ni, ni duit recehan ada yang berapa kaytu ditimbai buhannya. Nah itu. Nah adat- adatnya kaytu modelnya. Nah, habis tu alat musik apa lagi yu lah? Festival sudah, <hesitation> madihin sudah, panting sudah, apa lagi? Udah pang menurut ulun lah.